<hesitation> Il cantante mio preferito è Pino Daniele, penso come la maggior parte 'e tutt 'e napulitan. Però <hesitation> Pino Daniele <hesitation> è l'unico che <hesitation> sa, ha saputo portare la lingua napoletana in tutto 'o munn, pecchè <hesitation> l'ha sdoganata, l'ha fatta diventare una lingua universale <hesitation> mescolando, miscann insiem 'o america, l'inglese. <hesitation> Pino Daniele p' me è nu cantante numero uno. Poi <hesitation> dai ci stanno pure 'e cantant italiani che mi piacciono, come <hesitation> tipo <hesitation> Claudio Baglioni, <hesitation> Eros Ramazzotti, <hesitation> vari cantanti, però soprattutto <hesitation> Edoardo Bennato, pure è nu bellu cantante. Che sap, pur chill è nu cantante napulitan. Pò come cantanti ancora, vabbe ci stanno i Dire Straits, 'o gruppo inglese è molto bello, molto bravi che adesso si sò sciolti, si sò <hesitation> separati. 'E cantanti 'e oggi onestamente nun è che mmi piacciono, ca m' piaceno assaje, onestamente <hesitation> tipo sti sti rapper, sti trapper, cà so chiù trappani ca trapper Nun s' capisc. <laughs> E comunque sì <hesitation> i cantanti emergenti <hesitation> ce ne stann pochi 'e chill ca m' piaceno, per il resto, p' 'o riest so tutt <hesitation> 'a fotocopia 'e n'ata. Chest è tutt.